ख़ुशी शब्द सुनते ही हमारे मन में आनंद शांति और संतोष की भावना आती है। ये किसी पसंदीदा पल की ख़ुशी हो सकती है। जैसे किसी की मुस्कान परिवार के साथ बिताया गया समय। या अपने सपने को पूरा करने की ख़ुशी। ये एक सरल लेकिन गहरी भावना होती है जो जीवन को एक अर्थपूर्ण बनाती है। ख़ुशी एक ऐसी संवेदना है जिसे दुनिया का हर आदमी। हर औरत और हर जीव जन्तु चाहता है हर कोई चाहता है। कि ये ख़ुशी उनके जीवन में हो और वो अपने जीवन में सिर्फ ख़ुशी और सुख पाए। क्योंकि हर आदमी के पास सुख कम और दुःख ज़्यादा होते हैं। अगर किसी आदमी के पास दुःख ज़्यादा है तो जब उन्हें ख़ुशी का अनुभव होता है। तो वो फूल जाते हैं इसलिए ख़ुशी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर ख़ुशी है तो इस जीवन में सब कुछ है।